Za am'fiainako a de tsy mbola nandefa mailaka momba ny asa fa ny mailaka <hesitation> manokana no mandefa in- <hesitation> telo isan-kerinandro.